अगर मैं सही बतौं त मेते अभि तक नीं पता कि टाई कमण्ये बांधी जंदि। मेते जब भी टाई बांधण व्हंदि, मैं अपणि ब्वारि ते ब्वोलदू कि भई टाई बांध द्ये। हां..मैन आसपास ज्वो लोग द्येखिन, तेमा मां कुछ कुछ लोग छिन ज्वो टाई पेरदन अक्सर, लेकिन तथ्या ज्यादा ल्वोग नि द्येखिन मैन म्येरा आसपास का परिवेश मां कि लोग टाई पेरि ते ऑफिस छिन जाणा या कुछ और छिन कना। त जहां तक म्येरि बात चि, मेते टाई बांधण नि ऊंदि।